To'a ilso bil usuko, nok bil kala maz naa a ullaa mukə ak, bil bonge mona kam tooms naa ullaa rook oomi mona mas boo ni moo a gakən zok a mook sə yabsəkən pak, gə sə moogə a kinkən roo zak. Nit gə pu tuuma, na rut, ulla go bil go'rə tuks nok rum, ulla boo nok tomte. Tomte boo a massiki, mona massiki boo, an a bo'ok rigaya, an a bo'ok rigaya. Gwanki sə a kinkən aa wosuu pak. A ma'karə naa nit mona wee a oorək bil, a oorək daa billəz monge bo i torka tomsə, tomsa as boo moozə a geeske, moozə a gbaksəke, moozə a gepsəke, na irəm gə irəm yallən a pane a tə'ək ya. Nok mona rek o’ doolezə a asək yaləba o'ob, a gook anni a tə'ək ya, gə mina ree o’ gə aniya kambya, mona kambən toomsak. Nok mona rek bantə, dook a pe'ek tuul, a pe'ek ueeg, a pe'ek <hesitation> sora saa ren o'. Mona ree o', a laak dokt, dokta moorə a ta'ak at, tomsa moo a kank ullaa kiro esi ina eni a gapsək monge an a kane ri'ang an a kanb ri'ang. Mona re kankb rə boo eəngəska rəspii, mona gbaksuk ge'er rige ulla rə yaa, saa go'ok bonge bona gbag ge'er ittərə ko taatə bore Mona eəngəs ri'ang sə gə a ruu, mona ruupu sə gə a ga̱a̱ ge'rə. Mona gəəpu ge'rə gə ri'eri, sə gəgə a eəngəs, mona eəngəs saa rii ulla ullaa rentək saa pe'rek saa regə, mona resapu rent, a eti sə a kink <hesitation> gbam sə gətə zokrə, gbama zokrə emi sə yiisa bonge a gəək gə a kangb tooms, wato ge'a nimzək. Ge'a nimzə eki mona gəə na moo na ki a moói yaa, na mon muzə yaa a ɗe'ek ge'deidei moosaa kangbən saa ren are arek arenpu gwa ezi. Mona gbaksapu ge'a nin zək, a a monapu na bui yaa, a dopsiki dangs, mona dopsi dangs akamsiki, saa re gubsi gwa. Mona kamsaa dangsa esi, sə moogə a doosək ki’ ese maam n neemək, mona neeməsaa, saa zo ina boktə pu rek, saa bo ina ɗo'sa reke ki saa regə. Mona resapu a goo sapu maam es, saa der ki'a mooi naa yangiya mooi a pitai pu yam pa ai sii dəsəkən, i pu rige ya, i gau pu rigeya. E go'rəpu ri'ang ane ane gwa'roon ya. Koo i kin ane sə daamənan ya, yangi i dooska bonge ina an soo mona pu na a toksəki ana eni saa go'si, na piipa bo a doosi monge too, ri'ang na go'təpu, n go'tək ri'ang sən ballən gwagəroo, nok gwaaz səna ree mu. Nok ullaa eki, kaa saa boms ullaa eki, a oorək on bil, monge, bil am n A ese ullaa ak, sən kamən tooms, sə gə nzaapu wakkati az zə, gə gə wakkati azə, moo na beerə ben beerək maa a rekapu a go'ok wakkati deidei, saa re kin uri yangi sai beerə. Naa mona nom yaa, na aneya, saa a wengs gə zok. Nom na pii pa mona zaapu gwa, i kitsəpu na ki a mooi na yangi mooi, ipu go'ok go'ozə. Si i mé ana go'on, uraz dortə a ullən, uraz dortə a nan sii mandə puuwa. Ana go'pan, bil səna esən. Nok riik, gapta dəllət gə’ ulla gə, i go'rə nok gwantipa, ulla nok yaksa zok. Bil boo i bonhge koo neya, ina gab oomi. Ulla eki a ruurək pa a go'rək ina go'pan pa, moo dei na ki a mooi sii ullaa eki na bom oomi zərra, ikə i ii bonhge mona go'rə ina oomin. Nok mona go'rə ina oomin pa, ullaa eki laaska zuk. Ulla okarə i oksuka i ɓaasapu, ulla ukaro i doksapu. Amaa mona kam toms zərra na wakkatiya bil esauwaz sə mona duu oomi, ko ona pii sə ona sə ka pa. Sai dei yaksa zok. Soo yaksa zok ka mook mona za asapu nit, a tə'ək nita a kiskən diit, moo na ki'a mooi, ur maa gə tətək nita moo gə a og az kiiza moozi. Ur maa og uraz ya'az moozi. Sumsunka piipa, go'ka una piipa. Sai ulla gə zzək na ruu sən yaa, ina tosapu roolə yaa, eni boo sii mee mon ya'az na kiiz, ni gak sii i. i i doks zərrak. Abi, kəka rooz, kiim uni yagzok gwaag sə tinə. Nok mona kamlə koo aneya, sə mona zaapu gwá, kiiz na doksa muug, tin əpa. amaa okso kiiz doksa muug pa, mooma, muug zok dog zok pa, soo ana á kamtə sa'an pat pu ɓelele, soo i og i kis oomi, i wee oomi, ona pii sə pa. Soo ulla go'gon kamən toms a go'os ni bil doo bonge ina kamnak. Kou laas ulla rook oa. Wo rəb kana kamapam. Ana'a kangban də pa. Mona yedən də yaksa zok koo ulla ukaro mo'a diinaz, i doosa bonge, kaam wakkati saa oorə bil. Koo mona doo monge wees komna naa ittəsə saa oorək bil yaa, ulla yaa, ko aa wees ittəsa yaa, ni mon a dogə puk ində te'ek, ni gə bil geek na iik. Soo kaa mona gapt a moot kaa zins na bil pa, a gab na bil, bil boo sə sə ruusa sə kama oomi, okə gapta oomit sə go'onak.